بتأكيد نبي نشارك <hesitation> هذه الألعاب، الأ- لطفولة كانت من أفضل الايام اللتي كنا نستمتع بها ونستمتع بتلك ألعاب، وكانت كرة القدم من أفضل الألعاب التي كنا نحبها في الطفولة.